Ny asa amin'izao monkony zany ah, raha ny fahafatarany sena anazy efa tena miankina amigna teknôlojia sy ny tariny, fa afaka koa anefa sena ansena my mandamina ny ny prôgrama sena, ny emploi du temps ansena de sy de manaraka loatra ny fivoaran'ny teknôlojia satria raha ohatra hanaraka an'io sena de lasa miteraka <hesitation> depandansy amy sena my zagny, fa ansena my ah no tompony hoe karakory ah <hesitation> afahansena mi-gerer anle temps antsikany.